Ovimariva kaviranda ohange. Pumezu okutja nao munda imbo wandje, mombii indjo yandje. Ohange, otjimariva moranda natjo omundu nai, aungurisa amana, mitiri tjijombo ngwi mavanga ohange kuna ami, mekupe omasere yevari kutja mbikare nohange, mbekuisire, tjimbatanauka mba uriri, handje mbamana otjimariva tjo tjomasere yevari. Muhuka yandina hinee kara nouwa wokutja hapo owami ngupaperwe omasere yevari kurama mbi isire handje noho ngunda mbina otjina tjo moukoto. Otjimariva kwami katjiranda ohange, oranda omundu notjimariva. Hungira muzuvasane, indjo nomutima woye auhe upitise imbi mbimovanga okupitisa, tjize kwami kutja nambano ami meyakura ohange yoye ndji ndjiweya nayo ndji nu tjimbayaruka kongotwe noho etjetja, ove moyakura motjimbe tjokutja omundu ngo tjeya pehi ekuraere mbyenavyo nokuhina okukupa otjimariva, mirire oupupu kove okuisira, mairire oupupu kove okukaenda ondjira onde motjimbe tjokutja tjiwarandwa nai muhuka maikarira kutja movanga okurandwa rukwao urande ohange ndji mena rokutja otjina tjiwairirira okuranda ohange. Mbisokutjita otjina tjimbatjiti kutja mbi isirwe ngwina okutja masokuyekundjisuta. Tjeya uriri eya ahingire mbiri owatjiri kutja mbuae nai mbazunda poo imba, naimba, naimba, ndji isira kutja tukaende pamwe ondjira onde nu tjiuna omutima omukohoke, mo isire. Metjiwa kutja konoo zembi mara mo isire, amukaenda komurungu. Hinakutja mitiri mena rokutja una ovimariva usokundjiranda kokutja aruhe ami mbimuisire poo kokutja ami mbikare puna ye tukare mohange, aahaa, imbyo kavina oku ungura uriri.